Kehe se sarang yuhi ge ngom kare sou ena pake goraci ma ake, goraci gena ngom ciru ena rasi ngom capu se ake kambo, rai ngom poloso ena la sadia ena na ake rasi ngom yuru, bolo ua ge ngom sou se giawas marau.